पहाडी बक्रियां तीवर धलान पर आसानी से चली सकते हैं। उनका खूर बहुत अच्छा बनेला रहे हैं। उनका खूर दो भाग में बटेला रहे हैं। जो वो छोटा-छोटा फत्तरों पर मजबूती से पकड रखे हैं। उनका खूर में एक खास किसम की नरम हिस्सो रहे हैं। जाके वो फिसलती नहीं हैं। मां वो उको अपनो संतूलन बने रखे हैं। पहाडी मचली को शरीर हलको-पूलको रहे हैं। यानि वो अपना तांग घणी मजबूती से टिकाई दें। वो उचाई पर भी जल्दी-जल्दी चड़ी सकाई। वो उको उतरना में भी साउधानी रहे हैं। जब वो जगा-जगा पर खत्रों पकड़ें, तो वो अपनी धलान पर आसानी से।